E tongolo koa zany da mitovitovy amin'iry ovy iry avao koa izy, raha vao bosigne rano io, de na izy misiry amin'io avao na da tonga da loa ho azy gnaniny zany hoe sy namandreo zany refa izy gn'avy n <hesitation> nalay laha tame fototry laha tany koa a mbola nahazo rano, da na izy lo, na izy misiry, izany hoe hany fady enazy e rano mandrampam-piasa anazy.